Kutin kuda vixhí kon davii kon yaté vixhi vixhií, té kitín añunga niunga ya'á tiempo davii kudí mini kakani vaxhí, veniga <hesitation> axhí minga ani aninguelta té <hesitation> konxhió davii, té já vixhíi ketiú ñani kakú contratiempo.